<noise> Aia nā hua like ʻole i ka nui a me kona waihoʻoluʻu akā ʻaʻole kamaʻaina loa wau i nā hua o nā ʻano holoholonā like ʻole. Makemake wau i nā huamoa no ka mea ʻai nui wau i ka huamoa no ka ʻaina kakahiaka ʻai wau i ka huamoa me ka laiki a me ka naʻau kake. Maikaʻi ka huamoa no ke olakino no ka mea he ʻai me ka polokina ummm inā makemake e hoʻoikaika kino uggh hele a ikaika, ʻai nui ke kanaka i ka huamoa ma muli o ka polokina, ʻo ia wale mahalo.